<hesitation> khuva omwanaume nende oku khwendeleya shokhuranga kenye olenjele shindu sholatsanga okhukhola nende mwaolepanganga khu masaa kako vuli yesa na daka khuisuku kw mfano khulwa sayi esie embele mushii muskulu sayi necheranga ovufundi vye estima nelengele kwa kawaida etsikila si tsiefu tsiaa tsya vulisiku tsanzanga saa mbili kwa hiy esie kama omusomi kwapanda khwanje vulisiku okarikari we liwiki ano kenye embushe shindu ori nenjelewa sana saa kume na mbiri nipanje munzu embushe esukuwe amene esinje mumoni nikanyelikhana etsye nisinje ninakharura okhwisinga nitse ofundu fwemba nerumushire funo esinjekho ambere ovusafi kidogo esinje ofundu fwanje kama kijana efupanje ovulaye <hesitation> embakhusokha okhatsa kwa hivyo kenye akhatsu norula munzu okhavekho muu mushepu yindeyi nampanga akhatsa khanje ovulayi nyene. Sii niitsa okhula saa moja ne nusu shichira sinamenya yale nesukuli tawe navukula eshitabu shewanje. navukula ekalamu yewanje nafunga omuliango enjache oluchendo khuronga musukuli navukula etsidaka kidogo sana khunjira navanure muskulu nee tsikilasi nanyola tsilanza nendimo sasa kama omwaneume, tsikilasi kenye omusomi omulayi nivanza mwalimu yenjire akhunyole mukilasi kenye opanga <hesitation> etsitimetable yeuwo mwayolafulowanga embanjire ofundu fwanje fwosi, furere muu uu nafasi natsanga vulayi vyene nengola enafasi free tsikilasi tsyefu, khutsitsanga baka saa kumi kwahivyo nerula sherukulu saa kumi kwahivyo nerula sherukulu saa kumi emba navurira khusoko ekhavekho eshindu nitse ninesho munzu shemba nalia yisuku yeneyo nule munzu nipanjepanjekho kidogo esomokho alafu olanyola wakhola amosa kokhulomba esapa olalia ne kama kawaida uvele omundu. Omundu nakhola eshindu achonyanga kalola masaa ko khwimunya ola. aa tsya khwimunya ne nolengele yeneyo ne siku yeshesukula, vasoma nikhufunjile eprograma yiyo yokhurakha vuli masaa ke isuku sikalava kawaida nende ori mwali yingo ta Shichira nolengele esie kama nendi ingo nende akhakasi avundu omanye noliomusomi kama ori wakhuliano sikenye otegemea omwivuli sana tawe fundu fulala fuo olinya okhukula na kalenya vari okhavekho etsisendi ewe omwene sasa kenye nendi nendi free ekhavekho akhakasi avundu sanasana efye kama vijana bakhushitukhanga ekasi yakutavirangomo ni mujengo esie nendikho no vuyanzi vya musaiba ekholakholakha mwenemo, enyolekho eshilingi yewanje, nolengele kama mundu niyalanjile ekasi ori yo omujengo avundu, novukha mapema, novukha nipanda embanjekho aluanyi ekhavilekho ingo’mbe shichira shichira natsye omutsyaniuli aluanyi ninakhapenda ing’ombe endio mujengo efyee kawaida khwanzanga saa mbili. Nafwala estingovo tsanje tsie kasi eronge kalaa niwakhola khukasi masaa nikakhola kenye weponje masaa kakakhanje okhariramo ekasi masaa yso mukhongo uva nakhandinje alenyanga okhariramo eshindu fulani kawaida eshindu tsyo khuranga shivetsanga kenye weponje omanye mwa olakoroka esimiti ino omanye ori masaa kango olenjele espidi yavalenya mtafiemo ekasi sahivyo kenye ovee ni wipanjile sana ove novushile vulayi wiyandaile.